أفضل قراءة كتاب جيد. لأن الكتاب يسمح لي بالغوص في التفاصيل والخيال بشكل أعمق، وأنا أقدر أعيش الأحداث في ذهني وأخليها تنبض بالحياة. أما الفيلم، رغم أنه ممتع، لكنه يحدد لي الصورة ويأخذ وقتًا أقل في تقديم القصة مقارنة بالكتاب.